شوف يا اخويا انا بدي اشرح لك كيف تعملها على الطريقة التركية? انت بتجيب المي وتجيب الجهوة وتجلبهم مع بعض في اشي تحطه على النار وبعدين اذا بدك تضيف سكر <hesitation> ضيف وازا يعني ما بدك تشرب هيكي سادة اشربها. وبتجلبهم على النار لبين ما يتمزجوا مع بعض. وبعدين بتصبها وبالهنا والشفا عليك يا حبيبي.